Enfruyin porque dan crassis destintas d'açucaris i nutrientis que gastan las bacterias i las ludias. Assín es que tenemus, enque me figuru que de casolidá, el ludiau del pan, el vinu, la cerveza o el vinagri. Lo qu'arriegarun los primerus que s'arrocharun a prevá-lu tó. Quánta genti averá hincau el poleu en hiziendu prevas d'estas. Assinque, güenu, benditus formientus!